Ha <hesitation> ña'a nó ayen dixi kona'a ná en ná kanxhí como va <hesitation> alcansea como ña'a <hesitation> ati'ó xhinindo nrujan ché ka sentir dolor, xeaña kó <hesitation> yo creo que si <hesitation> ue verdad que si.